Kolontsaina any Chine, ny Chine de anisan'ny firenena manaja ny atao hoe bouddhiste, zany hoe manana ny fombafombany izy. Manao fitsaboana noetim-paharazana izy de ny fitsaboana aminà ara-natioraly, zany hoe miainga amin'ny zavaboary misy eo aminy. Ny Chine koa dia manana kolotsaina tsy de mivoaka izay ao aminy.